في المكان اللي أعيش فيه عندي حوالي ثمان نوافذ، هالنوافذ تساعدني أستفيد من الضوء الطبيعي وتخلي المكان منور ومرتاح، كمان أحب أفتحها في الصباح عشان أدخل هواء نقي، في بعضها تطل على حديقة وهذا يعطيني شعور هادئ وجميل، أحيانا أزين بستائر تناسب ديكور المكان، أعتقد أن <hesitation> وجود الشبابيك والنوافذ شيء رائع.